تدخل نامبورت كال سيت يوفر هاد الخدمة تاع, تاع لي زيمايل, نعطيك ان اكزومبل, عندنا اوتلوك, تكتب في البراوسر تاعك اوتلوك بوان كوم, تدخل, تقرى بلي عندك تقد تكونيكتي ولا تقد تانسكري, نتا تدخل في تاع لانسكريبسيون تاعك, تحط لي كوردوني تاعك, تحط لاسم اللقب تاريخ الميلاد, لو جونر تاعك, تزيد تحط النيميرو تاعك, و راك انسكريت